Ñy lilindraza mampiavaky any Birezily moa: ñy fankalazà ndrozy ñy karinavaly de rio de jenerô, fety bevat'eo ankalazà ndroze ñy fahafaha noho ñy fivavaha miarak'aminy ñy tsinjake, ñy moziky, ñy samba, manahakan'izay koa ñy fanaovandroze ñy fesitajininà, fety ankalazà ndrozy ñy fiakarany ñy ririné aminy ñy fiandohany ñy vola jona, añisany ñy fomba amampano ndroz'io, aminy ñy faritsy antimony Brezily.